Taja nani rengu jiaa ku ta io abonoxi vaaxixi xeeda'añuxi xejti ku tia'ando a xejti niuukui'indo te ndiaa jiaa kua'ati daande'eti xiitniuuti te ndeeku te xiitniiñuu tendeku ti xeede nuaa ñuaa ta'aviti te ñuaa xiikaandiuu te ni kiixe'eti a tajti xe'etiti taxu'ukuti te suaa ku abonondo ja kua'ando dakeendo ku tia'ando ku chinaki'indo a cilantrondo ndiaa ñuaa kuja ku abono rengu xeeda'añuuti xeejti ku niuukui'indo ko va'a xi taaxi ndiaá ja xeetiti ku abono te'endo ku tiaando chinakiindo cilantrondo suaa ku abonoti naani xeeda'añuti dúaani xiitoti tajti la'a ja ku naakaati te suaa te'endo ku yuku kuiindo. <noise>